أجدر طبعا أتحدث باللغة العربية، وأفهم الإنجليزية يعني بشكل ممتاز ،أ-أحاول أتعلم بعض الكلمات من لغة ثانية مثل الفرنسية، أو الأسبانية، لكن مو مرة متمكنة منها مثل العربية والإنجليزية.أحب أقعد أستكشف لغة جديدة مختلفة لأنها تعكس الثقافات المختلفة، ويديني وجت أتواصل مع شعوب مختلفة ،وثقافات مختلفة.